الوظيفة الي اكون بيها سيء كلش وتعبان هي انو اكون سائق تريلا على طرق خارجية ، يعني لنقل بضائع انقل سلع، شغلات تجارية بين المدن ، لان أنا اتعب كلش من السياقة وامل وانام